विशेष अवसर पर अपणा बालों थें शैम्पू, कंडीशनर और अच्छा तेल से मसाज करीक थें हम अपणा बालों थें ये तरीका से संवारों कि विशेष अवसर पर लोगों की नजर हमारा चेहरा और बालों पर पड़ो ता वू प्रसन्नतापूर्वक हमसे मीलोन। ताकी ऊँ थें हमारा बालों से एक प्रेरणा मिलो। बालों पर चम्पी, तेल, जैल या इनी चीज कू इस्तेमाल नी करियूँ चैन्दु जू विशेष अवसर या समारोह पर गंध छोड़ो। और बाकि का मेहमान या लोग हमारा पास औण पर नाक भों सिकोड़ोन।